Индонезия дорои анъанаҳои гуногун ва нотакрор аст. Яке аз онҳо, анъанаи «Нгабен» дар Бали мебошад. Ин маросими сӯхтани ҷасад аст, ки бо рақс, мусиқӣ ва дуо анҷом меёбад. Онҳо бовар доранд, ки бо ин роҳ рӯҳ ба осмон меравад.